طبعًا أحب الإحتفال بعيد ميلادي بطريقة بسيطة ،وممتعة يعني أفضل إني أكون محاط بالأهل ،والأصدقاء <hesitation> كيف أحب الإحتفال حقيقة إني يعني أحب إنه يكون في تجمع صغير تناول -لل- الطعام أنشطة ممتعة <hesitation> يكون فيها استرجاع للذكريات وتعبير عن الشكر ،والمشاعر الصادقة.